الصراحة كل خيار له سحرة. لو رحت ابات في خيمة على الجبل بحس بجمال الطبيعة والهدوء تحت النجوم بكون قريب من الاجواء الحلوة اما ازا رحت القلعة فبتكون تجربة فريدة مع التاريخ والقصص القديمة بحس بروح الزمن الماضي لكن لو اريد استمتع بالطبيعة وعيش مغامرة مختلفة <hesitation> في خيمة على قمة الجبل فبتكون خيالي